To migo da ɓeta tu-ynadyi ndye mi gnawo ɓe ye yna lo, ynaɗyi nɗye mi gnaw o ɓeye enyi ze yni ɓe yna je na gnu, mahni shna nɗye adu jena gnu yna hni; nɗye enyi ga fi e dobu’o aga ebyila dna edo bu’o woga enyi kni zhi, woga enyi kni zhi aɗye a nyigo a ɗu nɗye aga ewyi ɗu ke a pye, nɗye aya pye, pȡ nɗye nji wise ɓe ye ɓem yna eɗye a wyi kufi gni nyi’o, ase de ebye, nɗye aga se, aga wo pye, aga da go’ bye nɗye aga enyi dye go ‘bye wato aya de wotsu e gni nyi han, eɗye a da wo de se ɓo ba ayi wori hna ago’wyi bye ke a wolo nji ge zni eɗɓɓye nji awo go nɗye aga go lugu hna aga la zhi pyi ge aɓa sna nɗye aga sna yi chere gas hi gbo ke luga wo yi ‘o gbo aga ji shnawnu tuna a snago da ndye aga sna goda, aje shna wnu tuna zni ke a snago zefi ẻ je shna wnu hnalo, nɗye a snago ze fi je shna wnu hna lo, aga higu to fyo chnwawyi, nɗye aga luguto fyo chnwa wyi ke, ada lugu ze kpe esa zha. Aze fiyo, aɗye a ze jebu nɗye jebu ga zhi ba byi aga keto nɗye, aga jebu keto ke a jem bari la zni aga dije hnan, nɗye aga’ jem bari la ke a lugu lashi e natse ta, a chnikpe la shi’o ke a kpe’je lugu ke a duwo, a duwo loge kee a ɓwa lugu hna to kpo’o chnwa wyi a de wojembari dna, a pmyi wo a pmyi wo, nɗye ga zhi ɓa tsi ɓa nɗye lagu amwa aya wo shna e ɓwa dye lugu hna wa mna lo aga dyi bye zni agowo jen bari hna a pmyiwo bma dna eje shna wnu hna lo, adu wo gubyala gubyala gye eje knuknu han, ko lugo dege a ɓe dna gas nu knu knu nu gyi wa ɗuya eɗye eje ele to byi ge ezni, ndye eje ga ɓyi tu ena ta, a du je eje myichni wo lo awa gbmari tuna enato kewo ɓyi ndye awo shnishi, aga wo kna azaza nyi dna wo, kpedadage nyi yi’o gbo, ndye wu kpa ynaɗyi dyi de wo nyigo nu aga kpawo dna ɓa shi, ke a ɓyi nyi a ɓa nyi aza za nyi dna wo ezni aga enyi ɗu enyi myichni woyi kari fnure, enyi myichni woyi dulug enyi myichni woyi ekpmi. Enyi nyichnu woyi ezo ko kapa, aɗu a bug ban gya ge, awo ɗu shewoyi fyo, de chulayi maggi, de enugi a ɓa. fyo e enyi hna lo aɗye enyi ada gawu de ashewuyi fye nɗye tswashe a ɓa minti chechna he ɓwa hega ɓa ko ɓida wna efa nu eɗye a wo du wo shnapa ybo, ati enyi gbma fi ẻ nyitata dodo ndyo aga ɗu kari tnure aga du dnutsu dye hna nɗye a ga eje ɗyi nubwa sni aɓyi ga eje bo ku alo misna ge, misna lo yeo gbo, efye ri nɗye jewnua kesa a myi chni ade jemu numa dna aɗyi la ɓmisayi, wyango sa zni aga sni jepo to, eje hna woloto zo ge. Muhni nɗye gbari zhi wo nɗye wo kna jewnu kp yna kpe ɓena, ka kpe ɗu nuwna ya nɗye a ga jewnu hna knakpe’o eɗye wo snu ynaɗyi babari nɗyi wo ɓe dami gbma yna yi egni, egni muhni a snuwode etsin nɗye eza ga etsi nu efa eɗye alo alo la ebi a zhi pyi ge a ɓa she, nɗye aga etsi she la tuna nɗye aga itsi la tuna ke azado myichni ɓa de enyi gda tu ena ko ena kappa ɓwa gbma. Etsi ga ɓyi aga kna fi e gni nyi’o a tsu za knari nyichni wo tsu gni aza ɓa mychni ɓa tsu gni, azacha, lo aza nyi, tse azo nɗye kpata nɗye wo mwa yna gninyi liyo ga yeo, azangoli gnu tnu wni che kare ma egni nyi gbma ri’o akpa’gni tsu, nɗye egni ga ɓmya eɗye-a zaza nyi dwa wo ke a eryi tu zaza eɗye zaza ɗyi wo nyige egni muhni a ɗyiwo woga ri fye eɗye wo jnigbma m, egni ga ri fye eɗye aɗyi wo egni nawu michni a po egni da asni, ɓa hna a ynadyi nɗye ɓa hna ɓa ɓe damigɓma. Haɗye jenagnu nɗye wo hna jena gnu, wo giza kala e ɓyi na enɗye aga eje du de sna goe, gbari eh yi ɗye toma konyi urogna jepo jna chnanpo ya, jepo eh wo gi za kala kewo jna chnan po ya, jena gnu nuhni wo giza kalla, za’za’ ndye wogi dyi jena gnu yna wo yi kallayi zaza nɗye wo ɗyi snago jem yna wo yi kalla yi shna nɗye zawo ɗyi snago je yna nyim, ɓena, snago wogi yna nɗye wo giza kalla e ɓyina ena n wori snu eɗye gbari myi wo ɗyi je tna sna gom, ma snu ye bo.